Bueno este ʉchi ʉn ispʉcpa ca iwʉ ca este jama aŋzʉŋ wejpa ye jama aŋsʉŋ cap hʉy tzʉshi tzʉcpa pues cap ni ispʉcpa pues ca garza pues tambien cap ney puede alomejor ye jama aŋzaŋ cap tzʉshi tzʉcpa pues pero de caji ʉn ispʉcpa ca chʉnjʉn ca wʉcu pues cap ney ye jama cap tzʉshi tzʉcpa pe ca wʉti animal wʉti cap muy cʉsʉjpapʉ nama jʉn tʉgay pues pero pues caji ca aguila ʉn ispʉcpapʉ ca aguila cap wat yʉji ye cuymʉ cap jeja cap caja ig musp juti tza cʉchʉcjʉ jejpa pero cap ʉn nama jutjut ʉn ispʉcpa jutjut cap tzujus jʉn y este e nama <hesitation> e cap ca perdis ca codornis pues todo cap ʉn ispʉcpa pues e picshi, acshi y cap ca jʉn tʉgay tambien cap este wan musʉ cap tiʉ cʉsucpa uu Uu ca pobre tʉg yajcu ajpa nʉse timodo jesucpa pero pero ʉchi ʉn ispʉcpa ca este nama cachi tʉgay nas cahi tʉgay pues tiʉ cap ca pobre tʉgas cʉspa loro tʉgay cap ʉn ispʉgpa pues pero cap ney ʉ pues cap ca tuŋ tzʉshi asucpa pues ca cuy wʉ wʉ pues pero wan musʉ exactamente tiʉ hʉy cʉsucpa pues pʉj cap este cualquier fruta cualquier fruta cap hʉy cʉsucpa pues de caji wan ispʉcʉ pues ca nama te ca animal tʉgay pero wan wan nama ajʉ wan ni aŋquipsʉymusʉ wan mencionachʉcmusʉ porque wan nʉji chimusʉ porque wan ispʉcʉ mero totalmente pues pero cap ʉn ispʉcpasa'aŋ cap ʉn nʉji chiwaam cap ʉn ʉn ʉn nʉmjayam tiʉ hʉy nʉji pero pues Cap ca nama este loro chuyu todo ese pues comen fruta comen se mantienen asi con fruta de temporada pero quien sabe como viven pues pero asi esta